La xen júu kiee’ jmí’ lɇ köö e my jmⱥⱥra jmí’ lɇ köö e my káa’na jmí’ lɇ L ajé my tá my éna kiä’na jna úú’na <noise> o kiä’na familia xiñó’ kieera o kiä’na dsa o ta jmí’ kié’ re lɇ ki bí ñóó dse lí juó’ re lɇ e dse káá’na e dse gána e a jia’ re lí juó’ re iáára e re guóo kie’ dsira ten e a jia’ re jmⱥⱥra í’ e a jiama jly’ re jmⱥⱥra kö’ la bii e ja yy e ngý dsira, la bii e ja yy e ja ýý í’ kieera e a jiama jlý’ re jmⱥⱥ o jiama jly’ re lún, la nɇ í e xa kiaa jná kiä’ juu nɇ.